अगर मेरु फ़ास्ट फ़ूड रेस्टुरेंट होलु तो मे तेमा देलु वडापाव पावभाजी मोमो चाऊमीन बर्गर होएगी सैंडविच होएगी फ्रेंच फायर्स वेगी पिज़्ज़ा वेगी समोसा वेगी चाट वेगी और भी भोत सारी चीज़े छिन जु मै दे सकदु छू